Zangdue kundi kapsale ni- niukari kwalio ukarire mwera ndeu kundira shensa shali valafia mfila inivo chao kinji ni- nirembwe rembwe pia tela makwafi makaula wicha wa kadu kafidoka kamoto hau kwanikanamu makafi basi kwa riya limbwere kwalia rimbwele wowota vila saa utamvo nene shai chia kishasa meveche randu hata mweshi wa tata vuru kaishe nchova vaila lalachu